Yaa ti pelota kutoona kuntiena ya kuu tii xaava, xii tii n'taa tika kuri kutoo mi na yoo kuntienari, ya kixaa kua tii tintaa ika ta tai sana ya, ntaa i'i vikoo xiyoo ntaa ikaa ra taa chikaatana torneo ika kachio. ta yaa chikaa tunaa vee chiñua a chikaa tu na martooa, ta ika xinuu ntii ta mi ntaa ñuu un kuatuna ntaka suvaana i'i tutu kuana ntakana nujutana ra ika kunta ini ntii yuvi, valina nanuna yaana, xinuna xintiee tukunaria a ta yakaa kusijii tuku ta inina, xintiena mia ika chi ta kuu koo, ta ntuxa na nanu a ntuxa na vali kuntieeri na kachio chi ta kuu tinkuuatana, yaka ko kixaa tuku ta mitii ya ntaa kachioo ika a taa tii pelota, tii <noise> ya'a ka tuku tara tika kuri ta tuu savana kuachii chaa, naka kuu miina kutoova tuku yaka chi ta kuu ya kixaa tanitukutana un kuaana inka ñuu sasikina xii mi naa kuachi taana ta ika kevaa tukutana ta kuvaa i'i ya canaa trofeo xii ika, ya kee vaatana ra yoo sava xaatana mi ñuuyo kusiji inina, chii keevaatana yaka ti, yaka kixaa minaka na kuachi ika yaka kuu kutootana tii xiaa ika, ñaka kuiti kuiri kutoo tukutana mi ñu'u yoo.